אויב איך געפין אויס אז איך האב חשובה געסט פאר נאכטמאל. וואלט איך שנעל אנגעגרייט און א האלבע שעה. די ערשטע זאך א סאלאט מ'מישט סתם צאם אביסל לעטעס, פיקלעך טאמאטעס און מ'גיבט עס קודם א מיש צוזאם. <hesitation> אפשר וואלט איך ארויס גענומען אויב איך האב עפעס פון פריזער, א זיפ און שנעל אנגעווארעמט אדער וואס איך האב און פריזער. אויב נישט, אויך צאם געשטעלט א סמודי וואס פילט אן אויך. אזוי האט מען שוין די סאלאט מיט די סמודי, גוט טרינקען. און אפשר אריינגעלייגט עפעס גרייטע עסן אויך פון פריזער, און די טאפ אויף צו קאכן.